X̱iꞌk nak or lëꞌma itsema ba x̱iꞌk nak albañil minnu pur martiy, klab c̲h̲uꞌnnstsiꞌn minnu bela bukwaꞌn kwalker dziꞌn pur martiy c̲h̲uꞌnnstsiꞌn minnu igiꞌts klab, igiꞌts madera gak bela ba izaꞌ minn bela bukwaꞌn ba ikëꞌ minn kwrël itse minn gak minn martiy martiy zën minn igiꞌts klab bela ba ic̲h̲aꞌ klab, ba geꞌch lamr geꞌch, o chug lamr chug tiene que martiy gak nali ic̲h̲ë gunu.